يوم من الايام كان في طفل صغير اكتشف باب ورا اوضته باب والباب ده كان باب سحري ووراه مرام ممر ضلمة جدا وكان بياخد العالم سحري كان مليان كائنات عجيبة وكل خطوة في العالم ده كانت اختبار لشجاعته وذكاؤه. لحد ما اكتشفت ان المكان ده.